أحسن حاجة عندي في الصباح هو ناكل فطور يكون متنوع ويكون فيه أتاي بالطريقة المغربية البيض والجبن والزيت البلدية ، زيت العود، وهذا أحسن فطور عندي في الصباح.